<hesitation> ron tii re' taqee' la nkik'ux kotaq winaq pues man cha re' ta je' la antes antes janaj naak ar kotaq q'omil wila entonces más re' natural y ro'na pues janaj cha ar re' cha más sa quimico entonces re' re' kaj rub'an joder.